A boloky io a dia agnisany vorogna, vorogna mirigna koa izy Io, dia izy io a agnisany miavaka amina vorogna, vorogna jiaby zany. Ny mampiavaka ananjy izy io a izy le mae mizaka, mae misokomba raha zaken'olona zany izy, dia izy koa mae mitalampio.